जुस में अभी एक जूता रा गाड़ी तो हौं । सा जूता ता लोग नी भिड़ा जा लोग सही रोलां। ओर जूता पांड़कोई ओपडी रोला तो हौं कोस भिड़ा। तो सा जूता खरद होन तो सा जूता ऐब फेरतनोक होन। ओर जद ओलग आलो होई जूता तो तेतका का काम होन। सो फेखनो का होन।